Ny brosy nify e, da natao hanadiova ny nifign'olombelo sy hitazoma gny fahasalama amy vavantegna ao. Ny brosy nify iny zany no mahatonga gny nify tegna tsy hararirary. Ohatsy fitsiny zao miaro ny nifintegna tsy ho azigny kary dantera zao i io.